أيام الطفولة أنا كنت مدمن على البلونة! كنا نلعبها في الدريشة ونتحدى مين يوصلها لأبعد شيء. أو الطيارة الورقية، كانت هذي أفضل لعبة أنا أحب ألعبها.